Onré kavuxu kue kayi ichixo kuanxu nute ndakexu ichixo nrute hí nintuyu kuan kende indakexu baño, kachimero kuanxi indute nii tute iin inchexo, kuan ke kayii.